كلش ما احب اكل الصبح يعني يعني حدي بس اشرب الجاي مالي ايه الصبح يعني ما ما احب اكل انا بس ايه الريوق يعني يكون جاي اذا كلش باخذ وياه بستوق هاي بيكون يعني الريوق مالي لأنه يعني مافي وقت واقعد عشان اروح الدوام ايه ما احب اكل وايد